ya kudu lah olahraga mah rutin biar sehat si sebenêrnya melatih otot jantung êê trus juga perlancar sirkulasi darah itumah kalo kata kita yang sekolah ya kalo kata orang-orang yang tua mah yang kaga sekolah, ya luh olahraga biar badan luh kaga pegel gitu doang puguh luh apanamnya kalo kaga olaharga badan lu pada sakit gerak makanya lu punya badan jangan cuman magkrak tiduran ajé lu gaweannya rebahan doang kalo kata éma-éma éh kalo kata orang tua mah begitu kalo kata kita mah yang tadi tau ilmunya olahraga mah penting buat memperlancar sirkulasi darah melatih otot jantung lah itu kalo kata kita kan emang orang tua tuh omongannya sejalan ama pendidikan kita ya gitu dah

Jalan-jalan keluar pulo, naek kapal, saya juga ke pulo sono, Pulo Tidung, belom pernah ke pulo-pulo laen, ongkosnya yang dipikirin, Pulo Tidung nyebrang dua hari tiga malem juga yaudah yang penting nyampe pulo, masih Jakarta-Jakarta juga kaga papa yang penting pulo.

Kalo ngebandingin yang pantes buat kawin umur berapa ya orang-orang jaman dulu mah kawin masih bocah, masih belum idép. Umur-umur sebelas dua belas taun juga udah pada kawin. Tapi kan kalo anak sekarang mah kawin mikir lagi paling nggak kan ya, kalo kita mah dua puluhan lah ke atas. Jangan umur dua belas taun kawin, masih belum idép, belum bisa ngurusin apa-apa.

udah kaga ada kendaraan tradisional ada juga béca buat ngangkut sayuran dari pasar induk kepasar kagêt kalo apa namanya êê sepada juga yang maénnin bocah jarang sekarang mah orang tua naik sepeda masi ada si beberapa kaya tukang kecap tukang garem itu masi naik sepeda ngider buat ngejualin garem ama kecapnya tapi kalopun dipake pegi-pegian kemané mané kénya udéh kaga adé orang udéh ségén kali panas enak nyé méh naiknyé transjakarta méh apélagi ada grab démén udéh naik mobil béréném bertujuh masuk kedalém patungan bayarnyéh

Iya sebenernya mah penting kalo buat apa ya peran seni Bétawi buat acara mah. Cuma modalnya gédé juga. Jadi orang juga kalo mau ngawinin, mau nyunatin, paké, paké segala apa yak, eee printilan-printilan yang kudunya dipaké, kayaknya mah nggak nyandak duitnya. Jadi ya udah, sebisanya aja. Tapi biasanya mah kalo emang ada orang yang masih mau paké ya ada sih, ya cumanan jarang.

belajar mah barèng-barèng ènaknya, biar bisa bagi bagi kalo, kalo belajar sendirian mah gêlagêpan, belajar sendirian kaga adê yang bisa di tanya kalo belajar barèng-barèng kan ènak ada yang di tanya .

yang penting buat pelajaran masa depan mah ilmu kudu, kudu ngaji, kudu ibadah, kudu berahlak dah gitu doang percuma pintèr kalo kaga nanêmin ilmu kudu mah ngaji kaga sembayang kaga jakat kaga pintèr doang mah kaga kepakê yang penting mah berakhlak baik ibadah rajin.

orang-orang yang dimasadepan mah kudunyê akal pikirannyê sehat apalagi dia-dia pada yang pada sekolah mikirnya panjang jangan ngèliatin buku yang dipelajarin aja liat situasi lapanagnnya bégimana jangan mintêr mintêrin orang.

Kalo saya pribadi mah, tutor. Kalo ada yang nanya, ya kita paling nêlpon kalo kata orang sekarang mah nêlponnya pidio kol namanya. Cuma bahasa canggihnya sekarang mah Zoom. Udah gitu aja sampé malem sampe jêm satu sêtengah dua. Têrgantung yang mau ditanya apa. Biasanya mah ya begitu dah, maklum mahasiswa sekarang males-males baca pengennya nanya.

Banyak taneman mah dirumah noh daonnye ampe pada rontok ga diurusin. Jambu buahnya kaga tapi apa ya nanem kelengkeng ya rontok doang daonnya buahnya kaga, mau ditebang sayang takutnya kagak adem. Ada kembang apa namanya uhm kamboja dibilang nya kayak kuburan, terus pu'un apa tu yang buat nangkal jin, Pohon Bidara gak gede gede. Tau ah kudu diapain biarin ah yang penting idup aja.

"Kalo kita ngingetin orang, yang namanya orang sini, orang Bétawi kagak bisa ""eh nggak boleh"" nggak bisa begitu. ""Ah! Lu jangan kotor, jember, yang bener itu buang sampahnya jangan di situ!"" begitu. Ya padahal mah kagak ngomél ya, kagak marah-marah tapi mah orang nanggepinnya marah-marah. Tapi mah emang begitu cara ngingetinnya. Bukan, bukan marah, bukan benci."

Kalo sekarang-sekarang ini acara kesenian mah udah, udah kagak ada ya kayaknya. Orang mah sukanya nanggépnya organ tunggal gitu. Tapi kalo orang-orang kita mah jaman dulu nanggepnya itu apa tu namanya éééé kéroncong, kéroncong, kéroncong Jakarta tuh biasanya. Itu juga sekarang udah kagak ada. Sekarang mah palingan organ-organ tunggal gitu paling apa eee gambus nanggepnya. Kalo gambus bukan dari kita, dari sono dari Arab. Kalo kita mah biasanya kéroncong cuma kan udah langka kéroncong.

Masalah yang ada diiteran rumah mah kagak laen kagak bukan comberan pada mampet. Tau itu begimana ceritanya orang bikin jalanan aér kalo bangun rumah, numpuk semua aér di depan. Padahal mah comberannya ada, kering, ngembengnya di depan semua.

Kalo udah tuê ya pengennya dirumah sendiri ya, sêènak-ènaknya dirumah warisan si ènakan dirumah sendiri rumah yang beli sendiri tapi jarang orang bêtawi punya rumah boleh beli sendiri gitupaling kaga boleh pengasihan dari orang tuanya tapi alhamdulillah kita mah yang masih bisa kèbeli sendiri mah insha allah lebih dêmên tinggal dirumah sendiri.

penting banget buat ngejaga, ehh, apaya, kita ngomong biar kaga ilang betawi nya makanya jaman dulu, orang betawi kagak boleh, kawin sama bukan orang betawi alasanye biar betawi nya jangan ilang, tapi namanya orang idup punya pilihan sendiri banyak yang kawin yang enggak sama orang betawi, begitu sih alesannye, tapi mah, mau kawin sama siapa ge kita mah jangan lupa, kita tuh asal nya dari mana.

Masi banget banyak orang yang berobat ke alternatip alternatip kaya apa namanya ngurut kalo pegel pegel badan diurut biar pada lempeng biar pada lemes, betisnya, tangannya, palanya, perutnya, biar pada lemes. Kalo kata orang tua mah diurut biar pada lemes kalo berobat berobat kedokter mah ya paling kalo dah ketauan penyakitnya apah kalo tibang puyeng-puyeng masuk angin doang mah dikerokin udah tempel koyo kelar, gitu doang.

Bahasa daerah sebenernye mah saya inget banget nih dulu kalo kata guru bahasa Indonesia saya. Orang Bétawi gak punya bahasa daerah punyanya bahasa serapan dari bahasa Melayu. Ya terima kasih dikasi tau tapi saya mah yakin setiap bahasa yang diserap itu punya gayanya sendiri-sendiri kaya kita begini ni, emang ada di Bekasi kaga punyanya ora kita mah Jakarta punyanya kaga laen emang.

yang penting di bawa buat liburan kalo kata orang tua mah nasi! nasi lu bawa ama lauk-lauknyaa, jangan jajan mulu pegawéan lu beli mulu, enak juga bawa dari rumah sedép, begitu. Ya cumanan kan kita mah orangnya gak mau ribet ya, ada tukang jajanan ya ngapa kudu bawa. Tetep aja kalo ada emak di rumah mah nasi dibawa.

Liburan bareng keluarga, ribet, ribet nya banyak banget yang dibawa, piring, sendok, termos nasi, apélagi tu ya, timbel eee udeh deh kaga puguh, tapi enak juga si, seru gitu nyenengin éma bapa kalo ngajak, ngajak jalan-jalan kalo kata dia-dia orang mah apa ya namanya ya eee, kalo jalan-jalan itu, aduuhh lupaaa, ngelancong mah pacaran apa ya aduh itu, au dah lupa, pokonya begitu dah, plesir [nahh] baru inget , plesir ya dah namanya juga orang tua, lu mau ajak kemana, plesiran iyé udah yang penting mah orang tua seneng cuma ribet, ribet doang banyak banget yang dibawa, tau nyucinya dimana itu juga.

Kalo perempuan jaman dulu kaga dianggêp. Cuma disuruhnya di dapur sama di kasur. Alhamdulillah perempuan-perempuan bêtawi sekarang udah pada ada, nggak banyak sih, ada yang sekolah. Bersyukurnya di situ jadi nggak cuma urusan dapur sama kasur, gitu.

alat kumonikasi tradisional, sekarang udéh kaga ada, udéh kaga jaman, sekarang mah keren pakénya [wa], tau dah di amerika ama di eropa paké [wa] apékaga kita mah di sini yang bukan amerika eropa méh pakénya [wa], belagu banget emang.

Aman liburan di tempat wisata ya bawa duit, biar enak jajan, enak minum, enak maén, percuma liburan doang jalan-jalan doang duitnya kaga, terus dompet di cekel, pegangin, jangan ampe dilepas entar aja, di jambret orang, puyéng, gitu doang si yang penting meh bawa duit terus dompetnya cekel.

Sekarang mah dijakarta udêh kaga adê adem-ademnyê... panas, gerah gerah gerah...panas yah gatau dêh perubahan iklim kali begitu dêh orang lingkungannyê juga udah rusak udèh kaga adê yang benêr.